ମୁଝେ ସବୋଲେ କୋଫୀ କ୍ରୀମ ଔର ସୁଗର କୋ ଚୂଜ କରେଂ କାରଣ ବ୍ଲାକ କୋଫୀ। ମତେ ବହଲୋ ଲଗେ ନହୀଂ ତହାଂ ତିକ୍କେ ଅଧିକା ପୀତା ହୋଈ ଥେଵାରୂ ମତେ କ୍ରୀମ। ଵାଲା କୋଫୀ ହୀ ବହଲୋ ଲଗେ। କ୍ରୀମ କୋଫୀ ରେଂ ଦୂଧ ଏବଂଗ ଚିନ୍ନୀ ହୋଈ ଥେଵାରୂ। କରଣ ଔର ତହାଂ ତିକ୍କେ ଅଧିକା ପୀତା ଲଗେ ଏବଂଗ ତହାଂ ପାଟୀ କୋ ମଦ୍ଯୋଂ। ସ୍ଵାଧିଯା ଲଗେ ବ୍ଲାକ କୋଫୀ ପୀଲେ ମୋରୋ ପୀତା ହୋଈ ଜୀଵା ଥେଵାରୂ ହୋଈ ଜାଏ। ସେତି ପୈଂଗ ମୁଝେ ବ୍ଲାକ କୋଫୀ କୋ ଅଧିକା ବାଚେ ନହୀଂ ସବୋ ବଡେ କ୍ରୀମ ଵାଲା। କୋଫୀ କୋ ହୀ ବାଚେ ବ୍ଲାକ କୋଫୀ ରେ ଅଧିକା କୈଫେନ ଥାଈ ଏବଂଗ କ୍ରୀମ। କୋଫୀ ରେ କୌମ କୈଫେନ ଥାଈ ସେତି ପୈଂଗ କ୍ରୀମ କୋଫୀ ରେ ଥାଈ ମୁଝେ ଲଗେ ମତେ।